Tëtäguasu Dinamarca jei supereta kua reino oa chaupopa juripa ar sape jokuae tiempo oiko mopeti Rey Jarol meteia kuae <hesitation> kua tee ai joviaurupi jae omomopeti mopeti tëtäguasu kua tëtä jetayae guireko ñoraro jokua ñoraope jetayae mbae omokañireta erei opeti juripa juri arasape <noise> kua tëtáguasu oyapo mopeti constitucion jare parlamento jaema jokua mborookuai guasu omboguapiyave mopeti eta juripopa irundipa sau arasapa Dinamarca oyeapo mopeti Estado monarquia Constitucional jaema oyea Union Europea Ndie